أكيد مع التقدم في العمر بتتقدم المسئوليات بتكثر المسئوليات علينا بتصير الحياة مع المسئوليات جد معقدة وايد معقدة مافينا أصلا أنه والله ليه للحين احنا لساتنا صغيرين معقدة معنا من زود المسئوليات علينا الحياة أصلا بطبيعتها صعبة دار عناء.